Iyaa aaye unene ngee otashiya moka liita koshilongo unene osho handi tyapula efudo olo ovanhu vamwe ohavati efimbo olo lo paasa iyaa otashikupe ngoo kutya oholityapula moukwatya ulipipo omolwashike handi lityapulile ngee owatale oo ojanuali oo febuluali efimbo limwe taliya nee komufilo wa martsa shoo tashiye nee ketameko la april ohotale nee kutya eemwedi pakushitwa omunhu umwe ohatongo nee kutya omwedi november omwedi ngoo wii ha naana shaashi omwedi oo keshe umwe hadi laadila kutya osho kwali wadilaadila okuninga modula aamo inoshininga noo efimbo olapwako omanga omwedi ou wa december omwedi umwe welipyakidila eehango eehango oitufi oitufi omaudano omaudano novanhu otava shakene umwe opo tadilaadila kutya aaye ame nandi kaninge okamaliwa kange pee nokudja nee mu december omo ohaya nee muu januali eendima oda tameka eloloko oleya omunhu umwe otati oshimaliwa kashipo umwe okweliyada yoo omaupyakadi omonghalamwenyo umwe otadulu okulihanga ena oupyakadi wopamadilaadilo februali teya kakele nee shama wadi nee mu malitsa wayuka ku apilili opo pena okafudo oko nee kopaasa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 Efimbo olo lopaasa olo efimbo limwe handi dulu okutyapula nokukala ndadimbuluka oinima ihapu nokuninga omatokolo oo ndina okuninga okuya komesho shoo osho unene ndihole okulityapula